koklo ya, ne ele nyia, ayɔne be k- k- k, k- k- k- k, ne egbe yɔwó nenema kpoa, ne ole dzidziƒe tsã, wo ƒudzu vana. Ne wó fudzu va, ne egbe tsɔ nuɖuɖu nawó kpoa, wó nɔna amegbɔ zãa ɖe kpoa, ne etsɔ gbetsime gbɔa, wó gbã dzo yina gbetsiame. Ne eyi kaka ne egbɔ va, ne egbava yɔwo kpɔ, fika koklonyĩwo ɖe, ye gbe ɖegbe k- k- k, alo, E ƒo agbã ɖeke kpoa, wantɔ̃wo wo ƒuna dzu vana amegbɔ zeɖeka. A va nɔ tsa gbɔ wo, anɔ tsa gbɔwo kakaka, ne etsɔ nuɖuɖu nawò kpɔa, wò gba zɔ̃ yina. Egbɔ ya, ŋe eyɔne, ŋ'kɔ tsi negbe yɔnane kpoa, ne eyɔnea, mama kutuvi kutuvi, etɔna vana amegbɔ. Ne ele afiɖe ɖaa ne edo aƒa sĩsĩɖe: kutuvinyĩ kutuvinyĩ evana. Kpoa, miava na nuɖuɖu le. Kaka jour ɖe kpɔa, nyĩ ŋtɔ, mele lã nyim eye mena ŋ'ɖuɖu nɛ dzo kpoa, elã va bu. Eva bu. Me va yi gbɔa, megbɔ kpoa, me glɔ̃ na ameo be o gbɔvinyĩa kutuvi, kutuvi me gbɔ va ɖu gbeo. Me hĩ gbe tsó gbeme gbɔva, me vao; amaɖe lí ke Amea lia, nɔviyĩ ɖe va yi kpɔe le egbɔ, le sape be le sa. Nɔviyin yɔ gbɔvia kpoa etɔ. Gbovia tɔ kpoa, eƒudzu va be ye kpɔ yebe gbɔvia ole sa le afiɖe. Me fudzu va yi kaka ma yɔe be kutuvi ɖekea, gbɔvia tsikpo le kame, gbɔvia tsikpo le kame, ƒudzu. Egbɔtɔa, ameyi ne le gbɔ sa be oh! gbɔviwo yea, be wone ɖasi gbɔvia, wo ɖasi ka le kɔne mí yɔe be kutuvi kpoa, ekplɔ mido kaka gbɔva aƒeme ƒeme. Ta, ne wo ŋ'tɔ olee nyi nu ku gbe tɔxe ɖe eyɔnɛ nɔna vivi do ŋ'tsi Ne ele ɖu gbea, ne wo yɔne: kutuvi kutuvi kpoa, ekplɔna medo, kpoa, mema, wòli fiafi. Wo xɔ gbɔa le si tso dzo. Me nya gbe ɖekpoa adone. Kpoa egbɔa, etsã sena gbe ne gbɔtɔ dona ne loo.